O cô arancion o me fa vegnî in mente primma de tutto i çetroin, dapeu eh me vëgne in cheu çerti tramonti che primma de vegnî che passan da-o ciæo a-o scuo cianin cianin e gh'é un bello momento che o çê o vengne cô d'arancion. O l'é colore ch'o me piaxe tantiscimo.